האד סואל סעיב בזאף ולקין לא קאן לזם נבחר נפעל נמות קבל שיריקי, מא נקדש נתכליל נעיש בלאה, כא נחס אלפראג ג'י כון כביר בזאף או גאדי סעאב עליא נתאקלם נעיש בוחדי, אלחיאות לי עישנא מעא בעד פי'ה דיקריאת פקדאנוה ג'י כון תעדה טאקטי נפעל נמשי קבלו בש מא נסופוש כי ענא, כא נכלי לל'ה כי עתאני חית מהבא חאקיקיא כא תחליך תעפל ראה תע אללי כא תג'יה תא עלא רחתכ.